Espaŋe ana nodirteno ane hendolisi ciagal arabisaodite kamɓe ardi fu naɗe e alsilamakaku ciagal mudum jati kamɓe goni latiɓe, e ley lamu umaru usmaniya. Nden non kamɓe du, ɗun ana jeyaa e huunde mawnde issaa leydi maɓɓe ndii.